نمسك الرباط بتاع الجزمة ونشد الأول ندخل مرة في مرة، وبعدين نقوم رايحين شادين جامد ونقلب، <hesitation> نقعد بقى إيه نلف حوالين الرجل كده، ونربط.